Aloha wau i koʻu ola i kēia manawa, akā ʻekahi, ua hoʻhuli i koʻu mau manaʻo hoʻoholo hewa ʻElua, ua ʻōlelo i koʻu ʻohana make e piliwi ana i ke Akua a e pule i ke Akua ʻEkolu, e hoʻomaikaʻi wau i koʻu Māmā a e hoʻolohe i koʻu mau mākua.